اذا كانو عندي تلت سوايع وقت فراغ اليوم، <hesitation> نفوتها نتفرج في حاجة تعجبني، سواء مسلسل و لا فيلم و لا و لا <hesitation> برنامج هاكا تاع كوميديا كيما ساينفلد. او نيدر حاجة ماكلة ناكلها مع حاجة حلاوة ناكلها معاه. او و نشرب معاه لاتاي.